Ohatry ke Siberia ko izy io gn'any manko manara gn'any tena mangasakasaky nam'any da akanzo mafana zashy gn'homaniko aminy palitao mafana, satroky ba, pataloa satria erovako amzay nara ma- man- mahatonga enah minday akanzo mafana.